علشان تتعلم اللغه الي انت عايز تتعلمها بسرعه ممكن تنزل برامج عندك كتير علي الموبايل دايما تذكرك الي انت بتمارس اللغه ديه وكمان ممكن في وقت فراغك اسمه اغاني وتشوف مسلسل للل للغه الي انت بتسمعها يعني مثلا لو الفرنسه ممكن تسمع اغاني فرنسيه طول اليوم في الطريق بقي وانت رايح شغلك وانت جاي من شغلك ودا يحسن كتير اوي اللغه بتاعتك